מיין עלטסטע שוועסטער האט מיך- איז גווען זייער א גרויסע <hesitation> זי האט געמאכט זייער א גרויסע חילוק אין מיין לעבן, <hesitation> זי האט אזויווי וואס עלטסטע קינדער טוהען: אז זיי מאכן אייביג זיכער אז יעדער איז אקעי און זיי נעמען קעיר פון אלע קליינע זאכן, זי האט אסאך <hesitation> מיך געהאלפן געגעבן עצות און מיר געהאלפן מיט זאכן